Ekyokubanza ngasagha embwa kundi embwa yamakulhuma omubatsi wayu syangabanika lhubalhuba nekyironda kyayu sikyirilhama lhuba. Nenzoka yamakulhuma ahayirya kulhuma ahu hakendibimba habiribimba, iyakulhethera ekyi obulhumi bunene. Nekyindi ngasagha enzoghu eyu yamabirikuwaku siyangakusiya iyikilhwa iyakulya ahunahu